Dizuma che preferisu seteme sü üna cadrega përché per tera a ca mia ël paviment al e freit e sël sufà, dizuma che së më setu sël sufà, m'andrömu e cuindi fun pa pi niente, ënvece se stun sta s'la cadrega ciaciaru cun le persun-e ch'a sun vizin a mi o vardu la tele